हामीले लाउन्या जिन्सा प्यान्टैनो नानो गोजो राख्या हुनोछ । तै गोजागो काम कैबेला आउनोछ भन्नाखेरी अब कैलै अब <hesitation> रुप्प्या लुगाउनु पण्यो आफुस‌ँग भयागो चाबी स्याट्ट काइनै राख्नुपण्यो रे भने त्यो नान्गो गोजो काम लाग्या हुनोछ । अब हुनात माइसले आआफ्नो तरिकाले तैगीलागी काम लाउन्या भ्या । अब कोइ रुप्प्या राउथाइ लागी दोबाणिबट रुप्प्या राखन्ना । कोइ अब नानातिना चाबी काइ हरान्ना चेत हुनाइन भनेर चाबी लै हाली राख्त्या भ्या । अब <hesitation> नाना तिना सामान राख्ताइ लागि त्यो <hesitation> माइसले <hesitation> तै गोजागो काम लाया हुनाछन् । अब तै भन्नाबाहेक ठुला हुन्या गोजाइना अब पर्स भ्या अब मोबाइल सोबाइल हाल्लाइ लागि काम लाग्दे भ्या भन्या त्यो नानो गोजो कइल काइ मात्र काम आउनोछ । ताइनो त्यो नान्नाना चिजहरु हाल्लाइ लागि काम लाग्दे भ्यो ।